ممكن أن نحتفل مع الأصدقاء والعائلة ونج- ونجتمع على الطعام, والشراب, والألعاب, أيضاً القيام برحلة وقضاء يوم في مكان مفضل أو منتجع, ثالثاً تجربة فريدة, مثل الذهاب إلى مطعم جديد, أو القيام بنشاطومغامرات, رابعاً إحتفال هادئ, أي قضاء الوقت بمفردك مع فيلم أو قراءة كتاب, وهذه هي الأشياء المفضلة التي يمكننا القيام بها.